أول إشي بقوم باختيار مكان واسع بعدين بفحص القطع الموجودة بعدين بقوم بقراءة التعليمات للتركيب بعناية، بعدين <hesitation> بقوم بتركيب القاعدة باستخدام المسامير وبعدين أقوم بإضافة الجوانب وتركيب الأجزاء المتحركة، <hesitation> وفي الأخير بقوم بتثبيت الأقدام وفي الآخر بتحقق بشكل <hesitation> نهائي من كل إشي.